Ku ma pidänüq väiku pur'oloodsiguga üle ookeani sõitma, no kuis ma ette valmista? Ma piät kõgõpäält opma pur'oloodsiguga sõitma. Kõik sääntseq meremehetarkusõq piät ärq opma kõrraligult. Ja sis piät har'otama kõrraligult. Egaq niisama olõ-õi met- mõtõt minnäq, tuu um nigu hindätapminõ. Tasos kõrraligult oppiq ja har'otaq, väega kõrraligult.